فكرة إني أخيم وسط طبيعة <hesitation> شي جد جد جد مهم -وجاي يع- جد جد يعني لي <hesitation> طبعًا أختاره لإنه فيو إتصال قوي مع الطبيعة، وتعطينا تجارب فريدة يمكن -نستماع- الاستمتاع بنشاطات مثل: المشي لمسافات طويلة، <hesitation> -استخراء- استرخاء ذهني، <hesitation> تواصل مع الآخرين.